A' jab'onej ti kito'on jach k'ab'eto'on eti lavar up'o'ik kinok' y tulakal b'a'ax yan kito'on y ti kijanal kum, lak tulakal kito'on kula uchitun ma'an ma' kib'el me' ma' ki- kik'isik kin jab'onej, men tulakal <hesitation> ut'an k'aak' tel tu te'es tulakal te'esej ti ti p'o'ik nok', kip'o'ik lak, kip'o'ik kum y ma'an jabón ma'anajij jabón ti to'on, b'aje'laj jach yaab' jabón yan ti kito'on, mentäkej b'a'ax tulakal jach yaab' yan tulakal b'a'ax uja' je'la'. <hesitation>